Faniki ra ira, garan baru nakaluar nabal fanga tura natiu. Sebab marara ira natokun barang sa mo tei waluk. Leman garan a le, natokun alam iwa ri ababis, natiw nabail ni fanga ra ira nai tompat sa te sa. Tompat wekan wekan loka, nabail ni fanga biar tompat ira rau nagi waluk pasti naruk ni fanga ira lau ra. Ata ruma galiga ra ira, mami fudi kai sa fudi ira woi wekan kajaga-jaga mole tiap malam i ata, naka mami fudi ra. Kabura i mole nasuka tei, nasuka natiu tei. Natunggu nai kami naka fudu ra ababis.